ودي أقول إنه أكثر شيء حسيت فيه إني محظوظ بعد ما سووا لي عملية وقمت وقفت على رجلي مرة ثانية، هاد كان شيء واجد جميل وواجد حسيت الله معي، كنت أحس بإنه يصير مشكلة وما أقدر أقف على رجلي مرة ثانية.